أنا بفظل أني أكون الشخص الأكثر ذكاء أنه أنت يوم تصير الشخص الذكي اللي بالجصة كل الشغلات راح تيجي لعندك الشهرة المصاري الجاه ال- كل الشغلات راح تحجج كل طموحاتك ترى هالذكي الذكي الأنسان الذكي بيساوي كل شي بدون مجهود إنك تشتغل بذكاء أفضل من أنك تشتغل بجدية.